Pues në ko'o jem kë yajxon xët's padakëp jadun jedun këxë xat's yoyëp jadunt's je'e në jedun myaj nëkyë dëmëyëbë yajxon jadun yëdun kë'ë yajxon wyach.